<hesitation> wonhen doombi ngam saabii fa ɗi keɓa cuuɗaade ley leydi too ɗi ngaɗan gayikaaji kuurɗi. <hesitation> ɗuu wonhen cuuli en e ko nandi e mun, kañun e ŋata. Ngaykaaje ley leydi <hesitation> jo jonkaa faa keɓa maroo ton.